Nuchi kuechi iha chinendua ngue dingua kanduten, ngua jun nindame tuko ñame ujun nga ngungue nuu aiangueñe en e nde ndekame dekameian nde nuninua ndaté, ndame ñindame ihá nuyo'o ngue ian ngué he jun iha ñeme'e uun vita nuñotikadu, nguñamen jineja té tenduyo he ningame'e he tunde tenduyuan chinuna panala neme canela chinua deme axu iha, nguiña yeyi njí na uname vixna tendio atukuenka iha vixna chi atuu ngue yimi ye'e nime ujun yukuña atukuenka iha vixna tendio ian, yingui ño'o tenduu yuyujan en e ye iha ye iho te vixna che iho chicha cafe iho, iho kueye iho jun iho iho yenekui jime yalendio la'a lanka chinituva ninchí chinia nuu ujun tukué tukue yuu tukue na'a, kue naranja tukué diji tu kue iha ho veni ye'e iho tienda milanda kaixmina'a.